عشان تجهز شنطة السفر فكر بالاغراض المهمة. واكتبها في قائمة كل ما تحط غرض في الشنطة. اشطب عليه بالقائمة بعد ما تخلص رتب اغراضك بالشنطة بالتساوي. واذا عندك قابلة للكسر لفها بشكل يحميها من الضرر